Lu vènniri? Lu vènniri l'associu a lu Vènniri Santu, a la Passioni di Nostru Signuri Gesu Cristu. Però l'associu puru a lu fini simana chi sta p'arrivari, a li nisciuti cu l'amici, a li juti 'n campagna, a lu riposu e a lu divirtimentu.